هذاك المفتاح طاح عند واحد شاب حاب يدير بيه عفسة ويجيب بيه الدراهم، واش دار راح عند واحد تاجر كبير وحاب يدخل دارو، كي دخل دارو حل كامل البيبان و كي الحق للكوفر وين يحب الدراهم ماصاب والو، تهرب و من هذاك انهار ارمى المفتاح.